खेल हरेक कुइक जिवनमे बहुत महत्व पुर्ण रहता चाहे उ छोट होबे या बडा मनोरञ्जनके रुपमे खेल जरुरी रहता । अइस्तहिं <hesitation> नेपालके मनै हरेक मेलके खेल खिल्तियाँ, हरेक चिझमे भाग लेहतियाँ जेहमे ति फुटबल होइल, भलिबल होइल, क्रिकेट होइल अइस्तहिं अन्य दौडके प्रतियोगिता खेल हुइने यी हँइ । मुल नेपालके मनै जेदा फुटबलमे रुची करतियाँ आउ हरेक बर्ष हरेक पवनी तिउहारमे बडा बडा फुटबलके ग्याम फे आयोजना करतियाँ काहिकी फुटबलमे एक ते रोमाञ्च फे जेदा रहता कहलेसे आउर खिलैया मनैन फे स्वास्थ्यके हिसाबसे मजा रहता ।